देखो सा हक माँछेल्या गणी पोसक तत्वेव भर यो दिन होवा। एं वास्ता मनक बन काव नो पसंद करा पर मनका ना ज्यादा माँछेल्या नी काव ने जोई जा क्यूं के माँछेल्या ना काव नाव गनी रोग होवा हा। माँछेल्या काव नाव विटामिन्स ए, डी होगा आ सब मिल्या करा हा।